संदेह के मतलब कि किसी भी व्यक्ति या चीज के बारे में इज निश्चित ना हुना होगाईंज़े। संदेह किसी वास्तू विशय में ठीक या निश्चित ना होगेवला मत या अविश्वास जताओईंजे। संदेह वाहक वाक्यों के वाक्यों होगेंजे। जिका में संदेह के साथ बात के जाएंजे। जैसे आज वर्सा हो सकती चे। संदेह योग का मतलब अनिश्चित चे।